Xóo rí nune̱ xa̱bo̱ rí xuaje̱n rí me̱ꞌpha̱a̱, rí nuni̱i̱ xó rí <hesitation> guaꞌdáa̱ rí nuni̱i̱ wajiúú, nu̱ni̱guii̱nꞌ. Rí ginii ma̱ꞌga stee <hesitation> anu̱u̱ dxáma, ma̱gánda̱ꞌa̱a̱ inuu <hesitation> anu̱u̱ dxáꞌgú, maske tsíꞌne nuwii̱nꞌ ikhaa dxáma dxáꞌgú, pero ma̱ꞌgee̱ maꞌthán ikhaa anu̱u̱ rá. Mu̱gúnda̱a̱lóꞌ dxáꞌgú tsúꞌkhue̱n mbi̱ya̱a̱, pero xí dxáma maꞌthán májánꞌ mu̱ꞌgua̱lóꞌ, <noise> xkuaꞌnii nduꞌyáa̱ mbáa xa̱bo̱ tsí ma̱gánda̱ꞌa̱. Pero rí muni̱i̱ ma̱ꞌne a̱ꞌkhue̱n rí <noise> miꞌcha̱ sko̱jo̱o̱ ma̱ꞌgee̱, <noise> mbiꞌi rí miꞌcha̱, miꞌcha̱ jina ma̱ꞌgee̱, ma̱ga̱níi̱ inuu anu̱u̱ dxáꞌgú, a̱ꞌkhue̱n juun este̱e̱ꞌ <hesitation> maꞌthée̱n rí, maríguii̱ ajngóo̱ rí nandoo̱, mbaꞌa maka, mba̱ꞌ ma̱ꞌga jayáa̱ ajngáa rí maꞌthée̱n a̱ꞌkhue̱n. A̱ꞌkho̱n maꞌthán anu̱u̱ dxáꞌgú, xí nandoo anu̱u̱ dxáꞌgú, maske máꞌ asndo dxáꞌgú tsíyuu, tsíꞌthée̱n xí nandoo̱ manújuwíi̱nꞌ. <noise> pero xí rí anu̱u̱ naꞌthán rí nandoo̱ manújuwíi̱nꞌ, mbayáa̱ dxáma maske tsíꞌne nuwii̱nꞌ. Xkuaꞌnii rí nune̱ xa̱bo̱ <noise> wajiúú, nutháán xa̱bo̱ mbá kustúmbre̱ ñajuun ne̱ rí nuni̱i̱. Óra̱ después rúꞌkhue̱n rá, ma̱ꞌgaa̱ rí riajmu̱u̱ xa̱bo̱ gánda̱ꞌa̱, na̱ge̱ꞌe̱ mbiꞌi na̱ka̱a mbu̱júꞌ mariꞌña dxágú xí nandoo, xí tsíriꞌñee̱ xó rí nandoo̱ rá. Ma̱ꞌgaa̱ rí riatsúu mbu̱júꞌ, kajngó ma̱goo xí ni jaꞌnii rí maꞌthán dxáꞌgú. <noise> xí nixnée̱ máꞌ ajngóo̱ máján rúꞌkhue̱n rá, mbayáa̱ dxáma. Pero rí ma̱ꞌnii̱ mbu̱jú rí, ma̱ge̱ꞌe̱ mbiꞌi <noise> dí mbiꞌi rí mo̱thon e̱ye̱e̱ꞌ, ma̱-magiawan xtíñuu dxáꞌgú, porke xtíin nuthon nutsi̱i̱ xtíin nuthon najúwuun tsí <noise> dxáꞌgú rí ma̱nújngoo inuu dxakuun. Porke xí tsíꞌne xkuaꞌnii, ra̱ꞌkháa xtíin gatse̱ ñajuun, xtíin <hesitation> na̱ꞌkha̱ <noise> netse̱, mbo̱o̱ <hesitation> rí muthon, nu̱ru̱thii̱n ikhii̱n, awoon a̱ꞌgo mbuye̱e̱ xtíin, awoon dxáꞌgú tsí majúwúúnꞌ <noise> awoon rúꞌkhue̱n mothon xtíin. <noise> xí wáxe̱ máꞌ xtíin ma̱ꞌga riꞌyáá xí wáxe̱ xtíñuu dxáꞌgú a̱ꞌkhue̱n rí este̱e̱ꞌ mbi̱ꞌyáá dí ni mbiꞌi rá. Ma̱nújngúu̱n inuu dxakuun, <noise> mothon e̱ye̱e̱ꞌ, <noise> mbaꞌa tiémpo̱ géꞌdoo rí manújún mbáa dxáꞌgú, xkuaꞌnii. <noise> <noise> i̱ka̱ radoo mbiꞌi, i̱ka̱ radoo go̱nꞌ, xí nandoo xkuaꞌnii, asndo náá gámbánuu rí nandúu̱n, <noise> nandóo̱ tsíyuu̱ xí nixnée̱ máꞌ ajngóo̱, xí mbayáa̱ xa̱bo̱, xkuaꞌnii <noise> ñajuun ne̱ rí, naríga̱ rí wajiúú, xógíin xa̱bo̱, nu̱ni̱gu̱nꞌ xkuaꞌnii. Na̱nguá rí ma̱tse̱nuwiin dxáꞌgú, ma̱tse̱nuwiin dxáma. Mbóó <noise> máꞌ anu̱u̱ dxáma niꞌthán rí ma̱ꞌgee̱ ikhín, <hesitation> mbayáa̱ dxaꞌgú tsí <noise> mbayáa̱, xkuaꞌnii ñajuun rí none̱ xa̱bo̱ wajiúú. Después rúꞌkhue̱n rá, <noise> xí wámba̱ máꞌ neꞌne rí, ndiyáa̱, ndiyáá niꞌkhu̱u̱ máꞌ xúgíí, wámba̱ nimbanuu, wámba̱ rí ñajuun me̱kho̱ tátíi dxáꞌgú me̱kho̱, <noise> xúgíí rúꞌkhue̱n jamí ma̱gi̱wa̱nꞌ tháan gamaku awúun xúbo̱o̱ mbiꞌi rí mu̱thon i̱yi̱i̱ꞌ ithan xabo̱. Xúꞌkhue̱n máꞌ ma̱nújngúu̱n inuu dxakuun, na̱gi̱wa̱nꞌ tháan gamaku, mbá mbúkha̱a̱ na̱gi̱wa̱nꞌ ná awúun xúbo̱o̱ <noise> anu̱u̱ a̱ꞌgo̱. Rúꞌkhue̱n ñajuun mbá gamaku na̱ka̱, parte̱ rúꞌkhue̱n na̱ꞌkha̱ páán rí mbiyuu wuphu, <noise> rúꞌkhue̱n g <hesitation> a a̱ꞌkhue̱n eyoo rí nutháán xa̱bo̱ chokoláte̱ a̱ꞌkhue̱n ma̱ꞌga, ma̱ga̱a̱n anu̱u̱ a̱ꞌgo̱ kajngó stee, rúꞌkhue̱n mbiꞌyuu rí nitiamakuíi̱ꞌ mbiꞌi rí. <noise> naꞌne khaꞌwuu̱n ethee̱n ikhii̱n, <noise> porke xí tsiríga̱ rúꞌkhue̱n rá, ra̱máján mbá jayu, nda̱a̱ gamuku i̱ka̱ a̱ꞌgui̱i̱n ithee̱n. Ra̱ꞌkhá xúꞌkhue̱n rí xúgíí rúꞌkhue̱n ma̱ꞌne jngó, ma̱-maꞌga mújúun dxaꞌgú <noise> rúꞌkhue̱n ñajuun rí mitsaan i̱ke̱e̱, ithan xa̱bo̱, xkuaꞌnii rí naríga̱ rí wajiúú, xúgíi̱n xa̱bo̱ xkuaꞌnii nu̱ni̱gu̱nꞌ xí a̱ꞌgo̱ xí xa̱biya̱, xkuaꞌnii nu̱ni̱guii̱nꞌ. Xúꞌkhue̱n máꞌ none̱ xa̱bo̱ ndxa̱a̱ xuajen ríge̱ꞌ nagájnuu ndxa̱a̱ rí <hesitation> tiémpo̱ rí márso̱, nagájnuu mbá ndxa̱a̱ nuni̱i̱. Porke xkuaꞌnii máꞌ rí nuni̱i̱ rí nutháa̱n ikhii̱n, niꞌgíi̱ máꞌ nuni̱i̱ ne̱ mbámbá tsigu nuni̱i̱ mbá ndxa̱a̱, <noise> rí nu̱ri̱ye̱e̱ꞌ mbá ndxa̱a̱ rí nutháa̱n kuárta̱ biérne̱, rí riakhu̱u̱ bierne, rí xkuaꞌnii nuthan xa̱bo̱ ge̱jioꞌ, xuajen ríge̱ꞌ. Mbámbá rí, <hesitation> mbámbá rí naꞌne go̱nꞌ riatsúu nu̱ri̱ye̱e̱ꞌ ndxa̱a̱ rúꞌkhue̱n, n <hesitation> uu xkuaꞌnii máꞌ ni̱ni̱ꞌñáá xa̱bo̱ buanuu wajiúú rá, xkuaꞌnii máꞌ nuꞌgíi̱ꞌ, <hesitation> nuꞌgíi̱ꞌ nuni̱i̱, tsíni̱ꞌñá tíguíi̱ rí nuni̱i̱. Asndo i̱wa̱á máꞌ mba̱a̱ rí nuni̱i̱ xúge̱ꞌ, nu̱tsi̱khe̱e̱ agu nu̱tsi̱khe̱e̱ rí kósa rí namídá na̱ka̱ ri̱jma̱á ná inuu gíñá. Xkuaꞌnii nune̱ xa̱bo̱ rí juwaxo̱ꞌ tiémpo̱ ríge̱ꞌ, nune̱ guíñúú xa̱bo̱ ndxa̱a̱ porke. Xkuaꞌnii na̱ni̱guu̱nꞌ muni̱i̱ <noise> mitsaan tu̱xu̱u̱ xuajen xkuaꞌnii ithee̱n, rúꞌkhue̱n ñajuun rí naꞌne rí phú rí naríga̱ guéño, ndxa̱a̱, go̱nꞌ ri riatsúu ge̱jioꞌ.